<hesitation> Dʊumɔ digəniyo jʊ bə ya nəlliyo nan nya nɔɔli naai mʊ nəngənɔ fulotəm nəl <hesitation> kwama kemənɔ ba jeləmiyo, kəməna fəto nɔɔligɔ, keməna yəlam jʊni <hesitation> gə bele nən fulotəm nəlli gwang <noise> a daamo gəmi namʊ nəngnɔ kəməni mu yɨyɨ kwamigən jənɔ nɔɔli mʊnɔ, namɔ nəngənə keməni, mʊ jaja jəjalənni mʊ swɨlalei namɔ nəngən nə kemənni, mʊ dʊ dʊ dwangni mʊ swɨlalei. Na mʊ nəngənə keməni mʊ mʊmʊ irin lɔni mʊ swɨlalei. Namʊ nəngənə kemənni nəfitəmo be be daa mʊ woi. Kəməna yəlam jʊni gə fulɔ nəl lei. Na mʊ nəngənə kemənni mi mʊ nə kilan, nəfitəmɔ bele a daa mʊ woi. jeno betilɔmui sai jə yɨm kwamigən jənɔ nɔɔli munɔ sai jə yɨm kwamigən. Jʊ a bʊm nyo keməna yəlam jə saatəm. <hesitation> Jʊni mʊ maale a lɔ youlini sai nə kemən, tetəmi ni a bəi bəi a suwa. nyo na mʊ mal dwang a bʊtɔi kəmən, na mʊ sum bulei kemən, na mʊ <hesitation> dʊ dwangi na mʊ dəg twami jʊni mʊ maale pər gwami n kemən. To kemənɔ <noise> jə fulotəm nəl, na mʊ nəngənɔ keməni miso mʊ wʊba mi mʊ <hesitation> wʊba kəgale jənɔ kaa nəl. Na mʊ nəngənə keməni na mʊ yɨmi sai mʊ bushimle nə <hesitation> bushim dəgigɔle nyo kawai, domin nəfitəmə be be a daa mʊ woi. Sai fatəmo gəlala daa mʊ woi. Mi mʊ yɔ yɔmle kwamo win swar. Mi mʊ yɨ yɨmle kwamo win swar don nəfitəmmə be be, mʊ dou dou ni nəl, mʊ dou dou n ten jəjalen nən nəba ja. To kemənɔ jə fulotəm nəl sosai a rayuwani, kemənni maa kanjəlole a gəlala a lakwan. Na mʊ nəngənə keməni <noise> jʊni mʊ swɨ a lɔ youlini gəmi sai ja maa mʊn. Nəngɔ na mʊ nəngnɔ keməni mʊ <hesitation> mʊ jəg- jəg jʊni mʊ swɨle maai. Nɔɔli munɔ na <hesitation> daa yɨ woi, sai nəbɔ ko gəne nən bwayilən. To kemənɔ jə fulotəm nəl sosai a yɨm nni gəm bə yɨlei. Kemənɔ gə be be nən fulotəm nəl, kemənɔ gə be be nə yɨm kwamigə. Mi mə nyanne mʊ gʊbka kelle jəno nəfitəm. Mi jə nyanne mʊ maa kaajəlle jəno kaa nəl domin mʊ nəngən nən. Na mi mʊ nən keməniyo, to kwang kwang sai mʊ wʊba kəgagɔle, sai mʊ saa kilanle <hesitation> na ja kiyo mun kelni ma ke wʊni <hesitation> kebɔ kel bwɨlani wʊni mi mʊ nəngəni sai yəlam kel kilan, mu ko jʊni nəl munɔ swilalei miso mʊ nyale sai nəl mʊnɔ buwale nyo, amma namʊ nəngənni sai mʊ nyuwa fulotəm nəlle. Na daa mʊ yɨ woi mʊ fər bʊtɔgɔle. Jʊ mʊ maalalei sai nəl mʊnɔ, mu jou nəbo nə liyal mʊ suwa nʊnile mʊ ga be ba jə ya lɔmo. <hesitation> Na jʊni mu kʊlʊm maatəni lei n gun maa nə liyal nyo don mʊ nəngən. Kemənɔ jə fulotəm nəl gə be be <hesitation> namʊ nəngən kemani sai n daa kwamigən, daa duum munɔ ləm domin mʊ bʊlale na lamfəngi akwai jʊni ganle fa. Mu nəngən kemanɔ, kemənɔ jə fulotəm nəl sosai, domin nəngɔ gə bele nən. fatəmi, nəngɔ gə bele nən yɨm kwamigən, mi ya mʊ maa kaa bʊlalile a kʊta kʊtai domin mi jʊni mu kole gannei mʊ nəngnɔ golagɔ na jəl a jeli mʊ maa gən maa, na we jeli mʊ maa gən maa domin mʊ nəngnən. Amma na mi mʊ nəngəniyo kəmanɔ, na mi mʊ nəngəniyo dole ya fitəm nəlle, kowanne kum, amma na mʊ nəngəniyo kwang kwang mʊ na fulotəm nəl, kwang kwang mʊ na muna fwali. jənɔ nəfitəm, kwang kwaang nəba kangən. Mi mʊ yɨle yan ta kang burunne, domin burunɔ a kwel a jeləm jeləmi mʊ nəngə nən. Kona mi mʊ nəngən nən na di mʊ nya nən dəm nyɨyo sai mʊ kole mʊ yɨm kwamigən. Sai mʊ saa fatəmole ma mʊ ja be ba jə ya. Kemənɔ gə be be nən fulotəm nəl sosai.